अगर मै जीम ओर घर में कसरत करनी होवे तो मु जीम। में जानो पसंद करूंगा क्योंकि जीम में सभी कसरत च तो सभीको देख कर कसरत करबआ को मन होवे च सभी के बॉडी रेवे च तो वा से मोटिवेशन मिले च। व की बता से जीम करना मन होवे व सभी तरह का उपकरण मिले च एड मिल चाव तो टेड मिल मल जावेगी डबल चाव तो डम्बल मिल जावे गा। जीम में तो ट्रेनर मिल जावे च प्रोफेशनल ट्रेनर जो बतावे ओर जीम में टाइम टू टाइम जाओ जिसे अनुशासन बन जावे च रोज जवा को।